طبعا استزاده في الوقت وش ينفعنا المال لو انتهى وقتنا وعمرنا خلص الله قبض روحنا خلاص المال ما ينفعنا بياخذون الورثه طبعا احنا نفضل ان يكون عندنا زياده في العمر والله يبارك لنا في اعمارنا وتكون في طاعته وتكون اعمارنا طويله في مساعده الناس في العباده الله.